زيرو عشرة عشرين تلاتين خمسة واربعين ستين زيرو الف تلات اربعات خمس ستات اتنين واحد زيرو خمستاشر تلاته اتنين اربعه واحد خمسه اتنين سته واحد